Lonceng a nali ndia karna ala fepan atau kasi goyang an, terus lonceng ndia ana bisa kanu gelombang yang ana bisa kasgetar u'da Anin nai Ita sekitar a karna getaran ndia ana mampu nabasa mok a untuk gelombang halak yang Ita basa-basa tamnenen.